<hesitation> mía tɔgbuiwó woe to afɔ vayi. Wó me ɖo ʋu oo, wó me ɖo emɔ oo, eye edze edzia, edze edzi tso keke dzi. Keke mía tɔwo wó ple, wó ku kaka kaka tsaƒe eva dze emɔ dzi. <hesitation> eyi ne a tsɔ na batsɔ na wòa, eyi ne atsɔ ne batsɔ na wòa, ye dzidzi ƒe yine yi elea, ye kpaku yebe <hesitation> susu ye awɔ. Donc aa, ne me dza ayi dzidzi ƒe oa, ate tsɔ keke. Vɔa ne nyi be edza yi dzidzi ƒe viɖe sigbe be tso fiya yiɖe Lome wó, Anexɔ wó nenea, ate tsɔ emɔ. <hesitation> ne mì le egbɔ susu mea, ne mì le egbɔ susu mea, ne ame eve, ame etɔ yea, mìa teŋu tsɔ mɔ ɖeka. Vɔa, ne mì le kaka dze atɔ me mawó nenea, mìa tsɔ ʋu. Ne gba nyi ame ame ene ŋutɔ tsã, eʋu mìa tsɔ, tsae mìa kpata mìa yi. <hesitation> kpɔɖeŋu me, ne sigbe be wò ŋutɔ yea yi afiɖe wò ŋutɔ ɖokuiwò shia, ne etsɔ emɔa, yea vo le emɔa dzi. Yea nya ga yime lea nɔte, yea nya ga yime lea dzo. Ne etsɔ emɔa, anya gayime nea dzo, anya gayime nea <hesitation> yea yi ɖo afi wòa. Ne etsɔ emɔ le yia, oo meɖe kpe mea gêner wò oo. Ne ekpɔ <hesitation> tsaka tsaka ɖe le mɔ domea, ne anɔ tea, anɔ te. Ne ma anɔ te oa, ne ate ato akpa ɖeka nea, ato akpa ɖeka nɛ ayi. Eʋu me ya, ne etsɔ ʋua, mía ame ɖewo mí me vɔ na oo. Mí me vɔ na le ʋu ɖoɖo meo, mi me vɔ na le. Ne etsɔ ʋu fia, <hesitation> yea vo le eme be nu ɖepke me dza gêner wò oo. Nuɖe kpe me dza gêner wò oo. Ye vo. Aya teti mea lɔ wò oo. Atu vitre awɔ nuɖe kpekpe. Atu apupui awɔ nuɖe kpekpe. Voa ne enyi be e vayi tsɔ emɔa, <hesitation> aya anɔ ƒoƒom de wò. Vɔa aya ma tsã, ele edzi ɖe agbadze me, be aya ne ƒo ɖo ye, ne yea vo. Donc aa emɔ zɔzɔ̃a, enyo. Ɖeke ye <hesitation> ɖeke ye azɔ mɔa ɖoa,, ye kpaku yebe enu dzidzi ye adzi. Nene be le yema ein.